احب اني احتفل بعيد ميلادي من خلال اني يعني انا اكافئ نفسي يعني اودي روحي مكان احبه نفس مثلا سبا او- او مطعم واحتفل فيه وبعد لما ارد البيت يعني احتفل مع العائلة والأصدقاء وجذي يعني